<hesitation> Igny ndraiky moa zany famariparitako an'igny zany hoe fitao vita am'vy zany de hoe fitestena vy de hoe détecteur de metaly. Maro karazany zany <hesitation> fomba fitsapana vy zany e, fa tsy voatery hoe igny détecteur de métal igny avao satsia <hesitation> vazaha moa am'zao fa miezaky mikarokaroky zay raha tokony hoe hatao mba hoe hampivoatsy gny firenena misy anazy.